Cuandi ti faze mal, faze ën tai o brüze, la prima coza no cuandi fazu ün tai la prima coza che fazu al e pulidé sut a l'eva, pöi piu ün fasulèt se sun ën gir, fasult pulit, e lu pasu d'anturn, pöi cuandi arivu a ca pasu turna l'eva e ën po d'eva usigenà e se propi n'ai da bezogn ficu ën cerotto